<noise> ta tia'a nka lo yeeso naá kuu ɨ́ɨ́n tia'a kue'e i'i tia'a kuií, te ye tia'a kue'e naá, xi lɨyɨso ye ya'a yixi naá nu'u naá te kajnisoi lakeeso ɨ́ɨ́n no'o aju, kee ñɨ, a jnu ku-ini nkaso ye kee chinana kue'e naá, te lujua, nakue'e nka ku-ini meeso, te lujua ní ye chi- <hesitation> tia'a kuií naá, xi lujua lɨyɨso ye chinana loko naá, a landu'veso, te lujua kunejna'ai i'i ya'a naá, lakeeso ɨ́ɨ́n no'o chiaju naá te kajniso i'i ye ko'o ndayɨ naá livi yeeso. <noise>